Araroi pe ko jaema jatai aeka se ve yepea, jaema mbaeti aja aeka yepea ye iroi se ve, jaema iroiye aja voy aja aeka seyeipe yepea gara vaera iroi ete seve.